بعرف نوعين من الكيك ما اكتر من كدة كيك بي الشكولاته و كيك بي الفواكه انحن في السودان الكيك ما عندنا كتير لكن بنعمل بسكويتات عندنا منها انواع كتيرة